komiði sæl og verið velkomin í við fjölluðum meðal annars um reglur um fatnað í skólasundi kíktum á Austurlandi og heyrðum í talandi krumma ég heiti Sævar og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst í framtíðinni gæti verið að yfirmenn í fyrirtækjum verði vélmenni eða einhvers konar

blanda manns og

prófessor við Háskólann í Árósum í Danmörku hann segir að það séu góðar aðstæður til að taka þátt í þróun tækninnar hér á Íslandi hélt nýlega fyrirlestur við Háskólann í Reykjavík þar velti hann því fyrir sér hvort yfirmenn yrðu kannski einhverskonar vélmenni í framtíðinni hann segir að þetta gerist alls ekki strax margir vísindamenn sem rannsaka gervigreind segja að það gæti mögulega gerst á árunum tvö þúsund og fimmtíu til tvö þúsund og sjötíu gervigreind er tækni sem gerir tölvum kleift að aðlagast nýjum aðstæðum og tileinka sér nýja þekkingu upp á eigin spýtur það er ekki ólíklegt að í framtíðinni verði yfirmenn einhvers konar blanda manns og tölvu það þýðir að vélmennið myndi sjá um að reikna út

hvaða ákvörðun væri best að taka átakið plastlaus september stendur nú sem hæst tilgangurinn með því er að vekja fólk til umhugsunar um plastnotkun og hvernig hægt sé að draga úr henni september er mánuður þar sem við ætlum að einbeita okkur að því að minnka einnota plastnotkun á Íslandi notar fjögurra manna

fjölskylda að meðaltali þrettán kíló af plasti á mánuði plast eyðist ekki í náttúrunni heldur brotnar í smærri einingar það þýðir að allt plast sem framleitt hefur verið er ennþá til mikið af því endar í hafinu og í landfyllingum september var settur í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar gat fólk kynnt sér fyrstu skrefin í að flokka plast og draga úr notkun þess fyrir lengra komna var hægt að fá hugmyndir að næstu skrefum umhverfisráðherra ýtti átakinu úr vör en þetta er í annað sinn sem það fer fram einnota plast er stórt vandamál í öllum heiminum og líka við strendur Íslands þannig þurfum við öll að taka okkur á ekki síst krakkar að hjálpa okkur fullorðnum að gera betur hjálpað mömmu og pabba að muna eftir innkaupapokum setja grænmetið beint í kerruna eða í fjölnota poka árlegt heimsmeistaramót í að halda bolta á lofti var haldið í Prag í Tékklandi einu reglurnar á mótinu eru þær að boltinn má ekki snerta jörðina og bannað er að nota hendurnar til að halda honum á lofti enda höfðu flestir æft sig lengi í að halda bolta á lofti keppnin sem stóð í fjóra daga var æsispennandi og sigurvegarinn frá því í fyrra sigraði aftur í ár hann heitir Erlend

og er tuttugu og eins árs Norðmaður keppendur voru rúmlega fjögur hundruð og þeir voru frá fimmtíu og fimm löndum voru nokkrar og mjög margir fylgdust með einvíginu í því voru tveir og tveir sem öttu kappi þar til einn stóð uppi sem sigurvegari listir heilluðu dómnefndina greinilega því að hún hann heimsmeistara í annað sinn boltinn er í góðum höndum hjá þessum eða réttara sagt fótum mamma fimm ára stelpu í Reykjavík segist hafa orðið hissa þegar hún komst að því að dóttir hennar þyrfti að mæta í sundbol í skólasund dóttir hennar klæddist alltaf og ætti því ekki sundbol dóttir mín gengur bara í

ég þorði ekki annað en að redda sundbol fyrir morgundaginn konu á skrifstofunni og þær staðfestu báðar að það væri í reglum skólans að stelpur ættu að vera í sundbolum sumir grunnskólar hafa sett reglur um að stelpur verði að klæðast

sundbolum og strákar í skólasundi hver skóli setur skólareglur sem nemendur þurfa auðvitað að fylgja þær reglur verða að vera í samræmi við réttindi barna eins og stendur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í honum eru engar reglur um hverju börn eigi að klæðast hvort sem það er í sundi íþróttum eða venjulegu skólastarfi þess vegna ættu skólar ekki að geta sett reglur sem greina

í sundur stelpur og stráka með sundfötum krakkar ættu að fá að mæta í því sem þeim finnst þægilegast

ef þetta eru úreltar reglur þá þarf bara að endurskrifa reglurnar Austurlands eða byrjaði um helgina en hún fer nú fram í fyrsta skipti einkunnarorðin hátíðarinnar eru þora vera og gera í grunnskólanum á Eskifirði var mikil tilhlökkun fyrir hátíðina og undirbúningur í fullum gangi ég er búin að vera að mála stigana hérna og svo fór ég í raftónlist og svo vorum við að taka vídeó af til dæmis bókum og láta þær færast hægt og rólega eins og þær væru að labba í burtu hátíðin verður allan september og krakkar á Austurlandi fá

að taka þátt í ýmiss konar

markmiðið er að vekja athygli á menningu barna og ungmenna og örva sköpunargleðina þetta er svolítið til þess að hætta að hugsa um það þannig eins og ef ég kann ekki á teikna þá er ég ekki góður í listum skilurðu við erum bara að finna leiðir til þess að skapa til þess að teikna til þess að móta

annan hátt en við þekkjum

voru tónleikar Daða Freys hann spilaði og samdi tónlist í Reykjavík en var í beinni útsendingu á Egilsstöðum Seyðisfirði og Eskifirði skipuleggjendur vona að hátíðin sé komin til að vera fúsi flakkari hefur nú loksins skilað sér heim eftir að hafa verið týndur í mörg ár fúsi er leikbrúða sem kom fram í Stundinni okkar fyrir rúmlega fimmtíu árum Jón e Guðmundsson sem bjó fúsa til

til og hann kom fyrst fram í Stundinni okkar árið nítján hundruð sextíu og átta þar sagði hann Kristínu Ólafsdóttur sem þá stýrði þættinum frá ferðalögum sínum og söng lög árið tvö þúsund og sextán var sett upp safn í Útvarpshúsinu í Efstaleiti til að fagna fimmtíu ára afmæli sjónvarpsins á Íslandi á safninu má finna öll helstu tæki búninga og brúður sem hafa

verið notuð í sjónvarpi þar stóð bíllinn hans fúsa flakkara en enginn Fúsi sat við stýrið á föstudag var honum svo skilað á sinn stað heilum á húfi það var Kolbrún Halldórsdóttir formaður Leikminjasafns Íslands sem afhenti fúsa Sigyn Blöndal sem þið þekkið úr Stundinni okkar í dag fékk svo að koma honum fyrir í bílnum sínum vonandi fer Fúsi ekki á meira flakk í bráð og getur hvílt lúin bein heima hjá sér ríkisstjórn Íslands kynnti á mánudaginn áætlun um það hvað

Ísland getur gert til að koma í veg fyrir meiri loftslagsbreytingar í heiminum árið tvö þúsund og fimmtán skrifuðu næstum allar þjóðir heims þar á meðal Ísland undir svokallaðan

það er samningur milli þjóðanna um að passa að loftslagsbreytingar verði ekki of miklar til þess þarf að minnka losun gróðurhúsalofttegunda gróðurhúsalofttegundir valda breytingum á loftslagi jarðar

og náttúrunni og við höfum fjallað um þær áður í Krakkafréttum til þess að minnka þessa losun þarf að nota öðruvísi orku en til dæmis olíu og bensín sem knýr marga bíla skip og flugvélar í áætluninni eru tvö aðalmarkmið orkuskipti og kolefnisbinding nú ætlum við að útskýra þessi orð orðið orkuskipti þýðir hér að skipta yfir í

orku sem mengar ekki eitt af markmiðum áætlunarinnar er að hvetja fleiri Íslendinga til að nota bíla sem ganga fyrir rafmagni frekar en bíla sem ganga fyrir bensíni eða olíu ísland framleiðir mikið af rafmagni með aðferðum sem menga ekki til dæmis með kraftinum í rennandi vatni ef við notum það til að knýja bílana okkar mengum við minna og þurfum ekki að flytja eins mikið olíu og bensíni kolefnisbinding þýðir að reyna að draga úr gróðurhúsalofttegundum í loftinu það er til dæmis hægt að gera með því að gróðursetja mikið af trjám tré og plöntur breyta mengandi kolefni í súrefni það er kallað að binda kolefni í dýragarðinum á Hólum býr óvenjulegur

krummi kom í dýragarðinn fyrir tveimur árum hann var þá slasaður og fékk aðhlynningu hjá

hún heyrði einu sinni hljóð sem hún kannaðist ekki við svo heyrum við

rödd og það var bara alveg eins og

maður sitji heima og heyri svona krakka leika

röddina eitthvað fólk að tala ég var bara skíthrædd og fann bara gæsahúð svo bara allt í einu

fyrsta sem hann sagði var hæ mamma og alltaf þegar ég kem út á morgnanna og opna hurðina inn í fjárhúsið fyrsta sem hann segir er hæ mamma hann getur sagt ýmislegt skemmtilegt þegar hann langar til krummi talar samt ekki við

hvern sem er og gerir það bara þegar honum hentar það voru heldur ekki allir sem trúðu þegar hún sagði frá því að hann gæti talað Alþingi var sett í þinghúsinu á þriðjudaginn en sú athöfn er kölluð þingsetning hún fer fram eftir sumarfrí þingmanna og er svolítið eins og skólasetning hjá krökkum athöfnin hófst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni þegar hún var búin gengu allir þingmenn og ráðherrar yfir í þinghúsið sem stendur við hliðina á kirkjunni þar setti Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands þingið formlega hann hélt síðan ræðu þar sem hann minnti á

væri mikilvægt

að hugsa vel um hvert annað sérstaklega þá sem eiga um sárt að binda þegar

var búin þurfti að finna sæti fyrir þingmennina þingmenn sitja í þingsalnum en þeir draga sæti af handahófi og geta lent við hliðina á hverjum sem er í ríkisstjórn sitja svo sitt hvorum megin við forseta Alþingis sem situr í miðjunni nú er vinnan á Alþingi því komin á fullt aftur en þinginu er oftast slitið í byrjun sumars eins og skólunum ríkisstjórnin í Bretlandi hefur verið að ræða hvort það ætti að hætta að selja börnum orkudrykki orkudrykkir hafa verið svolítið í umræðunni undanfarið og sumir hafa áhyggjur af því að börn drekki of mikið af þeim breska stjórnin er nú að velta því fyrir sér hvort það ætti að banna yngri en sextán eða átján ára að kaupa drykkina hér á Íslandi má ekki selja börnum sem eru yngri en átján

ára orkudrykki það er vegna þess að í flestum orkudrykkjum er efnið koffein sem er til dæmis

það er ekki alveg víst hvað telst of mikið koffein fyrir mann en það eru til sérstakar stofnanir sem rannsaka hvað sé öruggt að drekka mikið svo er líka hægt að sækja sér orku úr mörgu öðru en orkudrykkjum til dæmis hollum mat viðgerð á sex hundruð ára gömlum tréstyttum í litlum bæ á Spáni hefur vakið mikla athygli því hún þykir ekki hafa heppnast vel

í bænum leyfði Maríu

sem býr þar að mála litlu stytturnar María valdi greinilega alla skærustu litina sem hún fann eins og

svo setti hún naglalakk og þykkar augabrúnir á stytturnar sem voru ekki á þeim áður þetta er ekki í fyrsta sinn sem viðgerð á gömlum listaverkum á Spáni vekur athygli í júní var myndlistarkennari fenginn til þess að gera við tréstyttu á Norður Spáni sú stytta fékk alveg nýtt andlit það sama gerðist árið tvö þúsund og tólf þegar gömul spænsk kona tók að sér að laga málverk af Jesú Kristi sem var orðið skemmt það gekk ekki

nógu vel en myndin laðar samt að sér fleira fólk en fyrir viðgerðina nú er komið að fyrsta

land til þess að svara skemmtilegum og forvitnilegum spurningum það eru nemendur Melaskóla sem ríða á vaðið en við spurðum þau hvaða tækni finnst ykkur vanta í heiminn

tæki sem hjálpar að lækna krabbamein

fljúgandi bretti ég

taka að sér mengun og vinna eitthvað úr mikið sjónarspil þegar eldflaug var skotið er frá fyrirtækinu

hafði flogið rúman hálftíma upp í himingeiminn þetta voru við þökkum fyrir okkur